طبعا يستوي إن نحكم على الأعمال الفنية إن هي زينة أو ما زينة، أكيد يجب إن يكون هناك شروط ومعايير للأعمال الفنية تمشي عليها ومن خلال هذي المعايير والشروط نحكم إذا كان هذا العمل الفني زين، ولا ما زين؟.